Ta'a vindai Ta'alol pamarol ko a hokkan habaruu tarihi hunde. Arannii awawan a vinda ha ɗarewol koh bo talaɓe be hunduko